يوم ما أفكر في اللون الأحمر أول شي يجي بذهني هو الحماس والقوة أحس أنه لون يعبر عن المشاعر القوية مثل الحب والغضب وبعد يذكرني بالورد الأحمر اللي دايم يعتبر عن <hesitation> يعبر عن العاطفة والرومانسية، وأيظا اللون الأحمر يخليني أفكر في التحذير والإنتباه مثل إشارات المرور واللافتات اللي تجذب الإنتباه، هو لون مميز ومليان حياة وطاقة.